אלהוַאיַה לִי כּנְעְשֶׁק הִיֵא אלקִּראאַה، חְ'צוּסַאן פצּבַאח בּכּרִי ולא פלִיל קּבּל מא ננְעְס, כּנְחס בּראסִי כּנְעִיש פעַאלַם אַח׳ַר וכנְהְרְבּ שׁוּיַא מן דַעְט אלדֻנְיַא, לִכּתֻבּ כִּיעַלְמוּנִי וּכִּיוַסְעוּ לִיַא אלחְ'יַאל וּמְרַאת כִּיעְטִיוּנִי אַגְ'וּבַּה עלא אַסְאִלַה מַלְקִיתשׁ לִיהַא אלגְ'ואַאבּ וּכנְסְתַמְתִע בִּיהַא חִית כִּיתְשַׁעְרנִי בּרַאחַה ואנִי כּנְתְלַאקּא מעא נַאס גְ'דַאד מן בּלַאיְץ בּעַאד וּכנְעִישׁ אלקִּצַצ דִיַאלְהוּם.